मै नियमित रूप से कई खेल दिखूदू च और कई खेल खिलदू च देखण मा मि क्रिकेट बॉल बैडमिंटन बॉलीबाल हॉकी कबड्डी यू दिखदू अर खिन मा मै फुटबाल और क्रिकेट ही खिलदू और कभी कभी बैडमिंटन भी।